Сафед ранги покӣ ва соддагист. Ман онро бо барф, либоси арӯсӣ ва сулҳ монанд мекунам. Ин ранг эҳсоси тозагӣ ва равшаниро ба вуҷуд меорад. Вақте сафедро мебинам, ба ман оромиш ва умед меояд. Сафед рамзи оғоз ва рӯҳи пок мебошад.